La mananajara toera maro moa, ee i zay lafa misy raha atao da soa avao tahirizy ee, tahirizy antsoratsy eemba hahatadididan-tenga hoe izao ny rah nitranga tamin'ny fotoa hokan'izao <noise> fa indraindra moa lafa ategna misy tanjo hotsasa-hotratarary zay la soa ny mandray antsoratry azy ee senga hahatanteraky azy.